སེམས་ཆེད་ནང་ལེས་ན་གློག་ སེམས་ཆེད་བེའུ་ དེ་ང་ཆལ་བེན་ར་མེན་ཅིག། ཁངས་པེ་སེ་ན་བེའུ་ དེ་ཏ་བི་གོང་ཡ་འཇུ་ཅི་ཅི་ཧེ་འོ་དི་ཁ་མུ་དོ་ཐོ་ང་ཏི། ཁངས་པ་ཡ་སེ་ན་ ང་ཆུང་ཆུང་བོ་ཀོ་པ་གི་བེའུ་ལེམ་ཤེས་ དི་གི་འོ་དི་ ཕྱ་ཏི་ཐ་ཐོ་ཡ་འགྱུ་དི། ང་ཅི་ལན་མི་ཁོ་ཕོ་བོ་ཀོ་ཕོ་ཅི་ དེ་ར་མང་ན་མི་འོ་འགྱུ་ཡ་ན་ སེམས་ཆག་ན་ལེས་ སེམས་ཆེམ་ཆེ་འོ་ཆོས་ མི་ང་ཅི།